<hesitation> Magnano ako iaho zany, sy vorogny mihinsy aloa e pingouin, raha e fahitako enazy io biby misy elatriny, elatriny me sa io zao sa tagnany igny raha igny sy karazamborogny izany izy fa biby.